құрметті тыңдаушы оян батыр подкастына қош келдің
бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы
біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп кейде өз жолымыздан адасып жатамыз
өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз
ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе
бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам арқылы таңылған ережелерді қабылдамай дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз
өзі өзі тану тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз
сен жалғыз емессің
оян батыр екеніңді таныт
саламатсыздар ма бұл дана қамзабек сіздермен қайта қауышып отырғаныма қуаныштымын
менің манат мұстафамен өткізген алғашқы сұхбатымнан кейінгі эйфория әлі біткен жоқ
себебі ыыы жақсы сөздер пікірлер айтылып айтылды ыыы сіздерге сол үшін рахмет
шын мәнісінде жақсы жаман болсын әрбір пікір өте маңызды
өйткені эпизод шыққан соң не айтады екен деп күтіп отырдым
сондықтан бұл жолы да сондай бенсенділік танытып телеграм чатта не жеке маған ойларыңызды білдіруіңізді сұраймын
айтпақшы бір әріптесімнің қызына мектепте осы подкасты тыңдауға тапсырма беріпті ыыы ол біз үшін үлкен мәртебе
ыыы сол мұғалім егер қазір тыңдап отырған болса сізге рахмет айтамын
естеріңізге сала кетейін подкастымызды спотифай подкастар сияқты арнайы мобильді қосымшалар арқылы тыңдаған әлдеқайда ыңғайлы
сонымен қатар осы жобаны қолдаймын деушілер ай сайын ақша бөлу арқылы патран атана алады
толығырақ ақпаратты сайтымызда таба аласыз
ал бүгінгі эпизодқа оралсақ қонағымыз сегіз қырлы мақпал жұмабай музыкант ақын
өлеңдерінің әнін сөзін де өзі жазып өзі соны гитарада орындайды
тіпті ән жинағының иллюстрациясын да өзі салған
бұның барлығы жеке шығармашылығы болса бұлай өмірде мақпал жұмабай балапан телеарнасының директоры
мен бұл кісіні қазақстан телеарнасындағы жаңғырық бағдарламасы арқылы алғаш таныдым
ыыы бұл молданазар мархаба сәби сияқты өзіндік стилі бар авторлардың жеке студиялық концерті форматында түсірілетін бағдарлама
ы мақпал жұмабай осы жоба идеясының авторы және бас продюссер болғандықтан ыыы сол кісінің өнеріне мен қызыға бастадым
бұл эпизодта мақпал ы ақын болудың ерекшелігі і өнері үшін менеджментті үйренгені туралы телеарна арқылы балалармен қалай байланысатыны туралы айтып береді
мақпал өте қарапайым болса да сұхбат барысында мен өзімнен өзім қысылып қобалжып отырғанымды сіздер байқайсыздар сол үшін кешірім өтінемін
дегенмен бұл сұхбаттан әркім өзіне бір пайдалы ой түйеді деген үмітім бар
сұхбатымыздың алдында сіздерді сәл демалдырып көңіліңізді аулау мақсатымен мақпал жұмабайдың өзіме ұнайтын қарсылық атты әдемі туындысын ұсынғалы отырмын тыңдайық
көңіл сенің өкпеңді жаза бергім келмейді
санамдағы ойлардан оза бергім келмейді
шер түбінен шындықты
қаза бергім келмейді
қаза бергім келмейді
тағдыр басқа салғанға көне бергім келмейді
жөн еместі өбектеп жөн дей бергім келмейді

сене бергім келмейді
сене бергім келмейді
өмір әрбір сәтіңді жаттап алғым келеді
жанарымның түбіне сақтап алғым келеді
қателігім көп пе еді
ақтап алғым келеді
ақтап алғым келеді
ашу сені бұғаулап қамап қойғым келеді
жүрегімнің жарасын жамап қойғым келеді
азабынан жанымның
азат болғым келеді
азат болғым келеді
азат болғым келеді
азат болғым келеді
азат болғым келеді
саламатсыз ба мақпал сәлеметсіз бе
ыыы қалыңыз қалай өте жақсы
уақыт бөліп сұхбатқа келіскеніңіз үшін рахмет мхм сіздерге рахмет
ыыы менің бірінші сұрағым ммм ақындыққа байланысты
сіздің ойыңызша неге мұқағали мақатаев ыыы өмірде ақынның бәрі жалғыз деп айтып кетті
ы жалпы ақынның ғана емес адамның бәрі жалғыз
бірақ оны айғайлап айтуға ақынның ғана мүмкіншілігі бар
және ақын айтса бәрі түсінеді оны
ы ақын мен адамның ы үлкен айырмашылығы бар деп айта алмаймын
ыыы ақындар деген сол адамдардың ыыы жүрегімен сезініп бірақ өзін өзі өз өзін түсініп айта алмайтын нәрселерді дөп басып айтуға жіберілген елшілер деп ойлаймын
сондықтан менің көзқарасым сондай
мен өзім анау жалғыздық туралы ойлаған кезде ыыы былай ойладым ыыы қазір ақын біздің елімізде білмеймін басқа жерде қалай екенін ақындыққа арнайы оқытатын жоғары оқу орындары жоқ
ыыы немесе қалыптасқан бір стандарттар жоқ сондықтан ақын боламын деген адам өз өзін үйретіп өз өзін шыңдап солай ыыы жетілдіретін сияқты көрінеді маған
ыыы сіздің ойыңыз қандай және сіз өзіңіз осы жолды қалай таңдадыңыз
жалпы ммм біздің ыыы адамдар азаматтар ыыы өнерге десерт сияқты қарайды
ондай көңіл күй ондай көзқарас болған жерде өнер ешқашан бағасын ала алмайды
ыыы дәл бүгінгі күні і мен осы құбылысқа қарсы күресіп жүрмін деп ашық айта аламын
ыыы балықты суға жіберсең бейімделеді ғой сол сияқты біз бейімделуге мәжбүрміз
мысалы мен өнердегі өзімнің ііі комфорт дейді ғой
ііі өнер өзіме өнерде қалыпты жағдай жасау үшін мен өзімнің басқа ыыы саладағы өмірімді құрбандыққа шалып келе жатырмын
мысалы мен көп саланы игеруге мәжбүрмін
шын мәнінде өнер адам тек өнер жасауы керек
өнер адамы менеджер болмауы керек дизайнмен айналыспау керек
өнер адамы концерт ұйымдастырумен айналыспау керек
өнер адамы ең ақыры ы билет сатуды ұйымдастырмау керек
тек қана керемет ііі жоғарғы деңгейлі өнер жасаумен айналысу керек
бірақ бүгінгі біздің жағдайымызда оны жасау мүмкін емес
сондықтан да мен оның бәрін түсіне отырып біле отырып соның бәрі үшін өкіне отырып сол жағдайды жасауға өзіме сөз бердім
сондықтан да мен өзімнің қазіргі тұрған өнердегі мақпалдан бірнеше қадамға озып шығып оның жолының бәрін ашып жөндеп ііі жол жасап өнерге жол жасап беруге мәжбүрмін
менің қазіргі ы қоғамның түрлі саласындағы жасап жүрген жұмыстарым менің өнердегі ііі жолым үшін қызмет етеді
жаңа сіз айтып кеткен жалғыздық басқа жалғыздықтың категориялары көп қой
дегенмен де өнердегі жалғыздықтың тереңдігі өнердегі жалғыздықтың мағынасы өте күрделі
және сол жалғыздықтың дәмін ы мен жастардың соңымыздан еріп келе жатқан жаңа буынның сезгенін ыыы қаламаймын
бірақ кейде әңгіме барысында ыыы олардың музыкасын тыңдағанда кейде өлеңдерін оқығанда суреттеріне қарағанда мен соны байқап қаламын да сондай жалғыздықтың ноталарын
сондықтан да мен айтамын мен барымды саламын олар кішкене бақыттырақ болуы үшін
өз өнерлерімен бақытты болу үшін ыыы біз күш жұмсауымыз керек
жаңа мен сізге сөзімнің басында десерт туралы әңгіме айттым ғой
қазір ойлайды ы өнер ы өнер адамы өзі үшін жасайды
ыыы өзінің проблемасы оған ешкімнің қатысы жоқ ыыы жасаса өзі үшін жасап жатыр деп
шын мәнінде өнер адамы сол өнерін жасап жатқан кезде өзінің жаны үшін жасауы мүмкін
бірақ белгілі бір уақыт өткеннен кейін ол ыыы халықтың өркениеттің белгілі бір заманның қоғамның құндылығына айналады
сонда ыыы соның жауапкершілігін і әрбір қоғамның мүшесі оны тұтынып жатқанда түсіну керек ыыы
қоғам өзгеріп жатыр ы өнер өзгеріп жатыр
ыыы мен өзімнің былтырғы ыыы ұсынған концепциямда өнер концепциямда ыыы ауа деп аталатын
өзгерістердің болатынын және сол өзгерістерге ііі өнер бастайтыны туралы ммм сұхбат бергенмін айтқанмын
және сізге алдында айттым ғой өнер адамы мысалы ақын барлық нәрсені ертерек сезеді
ііі және соны айтуымен соны сезуімен ыыы оның құндылығы сонда деп ойлаймын
сондықтан да мысалы мен ііі іштей і өзімнің жасап жатқан бүгінгі жобаларыма бірнеше жыл бұрын дайын болдым және соған ақырындап келдім
және де тура сол ыыы міндетті талапты мен і өзімнің төңірегімдегі і жастарға да коямын
келесі тақырып сол жайлы ол ыыы сіздің продюссер болған қазақстан телеарнасындағы жаңғырық бағдарламасы туралы ыыы
ол да сіздің сол жастарға сеніп сенім артып ыыы сондай бір ыыы жіктеген жігіңіз нәтижесі болар
сол бағдарлама туралы айтып беріңізші идеясы ыыы қайдан келді басты мақсаты қандай ерекшеліктері қандай
осыдан бірнеше бірнеше жыл бұрын демей ақ қояйын он шақты жыл бұрын мен осы дүниемен айналыса бастағанда ыыы
аранжировка жасап ыыы алғашқы альбомның алғашқы өлеңдерін жасай бастаған кезде
ііі менің бұл жолыма ешкім сенген жоқ анамнан басқа
мен оны әрқашан айтамын ы мен ыыы музыканың адамымын ба жоқ әдебиеттің адамымын ба деп өзім көп бас қатыратынмын
а соңғы кезде мен оның жаңағы ыыы нақты жауабын таптым мен өнер адамымын
сондықтан қазір мен ол сұрақты күн тәртібінен алып тастадым
ыыы содан кейін өстіп жасап жүргенде ыыы мен өзімнің і туған әпкеме тоғжан режиссер ы айтамын мен осылай концерт жасағым келеді жанды дауыста болса деп ыыы
ол маған ыыы жаңағы сенімсіздікпен кішкене күмәндана қарады үндемеді
сосын мен білдім ы оның күмәнданғанын бұндай нәрсеге
және ол күмәндануға толық қақысы болған ештеңе болмады тек менің сөздерім ғана болды
және алғашқы кішкентай кішкентай ііі дүниелерім
содан кейін аранжировщигім ыыы бейбіт акошевқа айтамын бейбіт аға мен ііі жанды дауыстағы группамыз болса сосын осындай концерт жасасақ деп
ол тіпті маған бір ііі таңғалып былай ыыы сен не айтып тұрсың дегендей бір қарады да сосын ол тақырып бірнеше жылға жабылып қалды
сіз ол кезде концерт беріп жүрген бе едіңіз а мен ол кезде кештер өткізітінмін өзім ғана ыыы
өзім айтып отыратынмын гитарамен бірақ біз студияда жұмыс істьейтінбіз тек студияда ғана кәсіби дыбыс жазатынбыз
ал басқа кездерде мен өзім гитарамен жүретінмін өйткені мүмкіншілік болмады өйтіп ыыы саған үлкен тобың әлі сенбей тұрған кезде
ыыы әйтеуір бір сенің жүрегіңнің түбінде бар ыыы сен келе жатырсың бірақ жолай әлі ешкім сенбей жатыр
сосын мен өзім іштей ойладым уақыт келеді бәрінің деп
сол уақыт осыдан ыыы төрт бес жыл бұрын келді
сонда менің әпкем маған көрсетші қандай видео жасағың келетінін қандай концерт сенің аңсап жүргенің дейді
мен сол кезде ыыы пол маккартнидің ы тағы да көптеген жұлдыздардың ыыы концерттерін көрсетемін
осындай керек маған студиялық концерттер керек деп алды артына шығып бәрін түсіндіріп
ыыы сосын ол ол кезде менің рухани пісіп жетілгенімді кәсіби тұрғыда сол деңгейге жеткенімді түсініп ол шындап кірісе бастады
зерттеу менімен бірге отырып зерттейтін болды
ал енді әлі менің ммм музыкалық жағынан жұмыс істейтін аранжировщигім әлі күмәнданып жүрді
ыыы оның оның да уақыты бір күні келді
өйткені мен өмірімнің көп бөлшегін сол кісімен бірге ыыы мысалы сегіз тоғыз жыл болып қалды ғой студияда өткіздім
содан кейін оның да уақыты келіп айтты сен енді дайынсың енді группа құрамыз сөйтіп үш жыл бұрын сол оқиға болды группа құрдық южбэюю бс
біз ыыы тәуекел деп сондай студиялық ыыы жанды дыбыста ы жаңағы бір дубльмен концертті және дыбысты жаздық
біз үшін бұл үлкен тәжірибе болды бұл біз үшін сын болды
өйткені ііі айналып келгенде мен емеспін ғой музыкант емеспін
ыыы оны жасап жатқан музыкант емес адам
ыыы бірақ менің төңірегіме мықты музыканттар жиналды
және де олар айтты бәлкім осындай қадамға барып ыыы қорықпай батылдық танытып жатқаның сенің музыкант еместігіңнен шығар
ал егер сен музыкант болсаң жаңағындай қартайуың мүмкін еді ііі ештеңе бітірмей дегендей айтты
өйткені білесіз академизм деген бар көп заңдылықтар бар оны бұзып шығу өте қиын
ал мен үшін і өзімнің жасап алған үлкен концепциям болды және мен ешкімге былайша айтқанда бағынған жоқпын
ең ақырында үлкен команда ыыы менің концепцияма идеяма толықтай сенді
тіпті ыыы менің осы күнге дейін бір де бір өлеңімнің музыкасын олар осылай жасағаның дұрыс былай жасаған дұрыс деп айтқан жоқ
табиғи олар менің жан дүниемнен шығып жатқан нәрсені толық түсініп менің концепциямды түсініп бәрі мен үшін менің жаңағы тағы сөз арасында айттым ғой комфортым үшін жұмыс істей бастады
сол кезде біз тұтас бір үлкен команда екенімізді сездік
енді бізді оңайлықпен ыыы айыру мүмкін емес
және сол үлкен команда ол тек қана ыыы мысалы мен ақын музыкант болсам бар дыбыс режиссерлары бар
содан кейін ыыы операторлар бар режиссер бар жарық қоюшылар бар қалайша біз үлкен командаға айналып кеткенімізді түсінген жоқпыз
ы сөйтіп жүрген кезде бір концерт жаздық ы алматыда тағы ыыы
біз тіпті ііі жаңа өз өзімізге сеніп кішкене ііі қалай айтсам болады біздің кеңістікте ыыы сондай дүниелер көп болса ы жарысып жасауға болар еді
ал ондай нәрсе жоқ болғанда мен айттым өз өзімізбен жарысамыз
енді біз бұндай концертті студияда емес сахнада жасаймыз деп
біз сахнада жасадық ондай концертті және ол ііі ауа деп аталды ыыы
сахнадан звукты алдық ыыы содан кейін видеоны солай түсірдік
біз үшін бұл үлкен ііі кезең болды
сосын біз соны сәтті жүзеге асырған соң ыыы сол кездегі ыыы қазақстан теле радио корпорациясының басшысы ерлан карин ы мені шақырып алып қазақстан үшін осындай жоба жасап берші
бұл ыыы музыка ғана емес бұл осы кездің үні осы кездің жаңа тынысы
ыыы осыны сен сезесің бе соның басы қасында ы сен барсың
осы жауапкершілікті мойныңа алуың керек деген әңгімелер айтты
әрине мен ол кезде сол сәтте бөлісуге дайын болған жоқпын өйткені мен оған өте ұзақ келдім ғой
ы бірақ маған ойлануға өте көп уақыт керек болған жоқ
ы біз ерлан ағамен бірнеше рет кездескен соң ыыы мен ол идеяның дұрыс екеніне және ы дайындық жұмыстарын бастағанда оның өте дұрыс ы жол көрсеткеніне көзім жетті
сол үшін әзір де күн сайын рахмет айтамын ол кісіге
өйткені бұл ы бәлкім біздің заманауи музыканың ыыы бір белгілі бір жаңа бағытының жаңа кезеңінің ыыы тамырын дөп басқан шешім болды деп ойлаймын
ал жобаны жүзеге асыру барысында жобаны жүзеге асырғаннан кейін ыыы бұл жобаның идеясын талқылап жатқанда
біз ммм тағы да бірнеше қадамға озып ыыы жаңағы ситуацияны алдынан көріп соны жоспарлағанымызды сездім
әрине бұл жерде ерлан ағамыздың көрегендігі стратегиялық ойлау қабілеті жалпы ыыы жаңағы талғамы ыыы
бізден бір буынға ыыы жасы үлкен екендігі және де жалпы үлкен деңгейде ойлай алатыны деп ойлаймын
және де ыыы былайша айтқанда бір керемет ыыы барлық мен сияқты жұмыс істеп жүрген ы өнер адамдары үшін керемет мүмкіншілік жасап кетті
ы мәселе ыыы оны жасауда емес
мәселе соны көре білуде сезе білуде дәл уақытында және жаңағы жоқ заставлять етуде
өйткені ол кісі мені мәдениетті түрде ы жаңағындай ыыы осыны жасауың керек деп кәдімгідей ііі маған үлкен жауапкершілік артып жіберді
және де мен бір сәтте өзімнің де тура сондай екенімді сездім де біреулерге қатысты
ііі оны жаңағы тез шешім қабылдап бір сәтте мен өзімнің барлық осы күнге дейін жинаған білімім тәжірибем осы жобалар үшін болғандығын түсіндім
тіпті менің жеке басымдағы жеке шығармашылығымдағы қадамдарым үшін емес осындай нәрселер үшін болғанын түсіндім өмірімдегі кейбір кезеңдердің
сондықтан дұрыс жолдамыз деп ойлаймыз
қазір жаңғырық ыыы ұлттық арнаның эфиріне шықты енді бұл ары қарай онлайн жоба ретінде жалғасады
айтыңызшы осындай жаңа ыыы үйреншікті емес жобаны идеяны жай ауыздан кәдімгі өнімге жеткізудің бір нелері бар ма ы сырлары
сырлары бар оның сыры сенім сенім сенім иә
ыыы егер сіз өзіңіздің ы қолға алған ыыы ойыңызда алдымен пайда болған идеяға соңына дейін сенбесеңіз бүткіл әлем сенбесе де сіз сенуіңіз керексіз
сосын ыыы соны жасау барысында оған сенетін бірнеше адам міндетті түрде табылады
және мүмкіндік болса сол адамдарды жоғалтпауға тырысу керек сену керек
менің өзімнің жеке шығармашылығымда оның концепциясы ұстап тұрған жалғыз нәрсе бар ол сенім басқа ештеңе емес
сонда басынан бастап сізде ешқандай күмән болған жоқ иә
ешқашан ешқашан күмән болмайды
күмән болған жерде ы ол ары қарай жүрмейді
күмән пайда болған жерде сіз барлық жұмысты қойып оның ыыы идея ретінде ы концепция ретінде ы жүзеге аспайтынын мойындауыңыз керек
күмән пайда болса онда ол о бастан дұрыс емес идея болған
ал идея сіз үшін идеальный болу керек
тағы басып айтамын ол басқалар үшін өте күлкілі нәрсе болып көрінуі мүмкін
бірақ ол сіз үшін ы сіздің өміріңізбен теңесетін құндылығы бар нәрсе болуы керек
әйтпесе ол идея жүзеге аспайды
бір сәт тоқтап жүрегіңді тыңдашы
оян батыр өзін өзі танумен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст
толығырақ ақпаратты файндюрби нүкте ком сайтында таба аласың
сіз бірінші өзіңізді ақын екінші анамын деп айттыңыз
бала тәрбиесіндегі ең маңызды қағидаларыңыз қандай
ыыы мен бала тәрбиесіне қатысты көзқарастарымды бөліспеймін
өйткені оған нақты себептер бар
өйткені мен бірінші ііі сәбиім дүниеге келіп ол өсіп ер жетіп тоғызға келді қазір
сол кезде мен і мүмкін болса бәріне белгілі бір кезде тәжірибе бөлісіп жүретінмін
мен айтатынмын ақыл емес бұл тәжірибе
оның жаңағы бүйткен кезде сен бүйтсең жақсы нәтиже береді бүйткен кезде сөйтсең жақсырақ нәтиже береді деп
бірақ ыыы біраз жылдан кейін мен екінші ыыы ұлымды дүниеге әкелген кезде ы бірінші балама қолданған жаңағы қағидаларым екіншісіне жарамай қалғанда
мен ы өзім ана ретінде ы адам ретінде көп қағидаларды қайта қарастыруға тура келді
ол ол мен үшін өте қиын процесс болды
бірақ мен содан бері ешқашан бала тәрбиесіне қатысты қағидалармен бөліспеймін бірақ ыыы бірнеше қағида бар
ы ол ы адам ретінде жаңағы адал болу ыыы жаңағы үлкен идеялар үшін кішкентай кезінен сіңіру үлкен идеяларды ыыы
адамдық ыыы белгілері бар ғой адам болып келген соң жүзеге асыруға тиісті ешбір ы ешкім сен дұрыс емессің деп айта алмайтын белгілі бір ііі себептер бар соларды түсіндіру керек деп ойлаймын ең бастысы
қалай адам болу сұрасаңыз мысалы балапан телеарнасының басшысы ретінде онда мен сізге ы ғылыми негізге сүйеніп әлеуметтік зерттеулерге сүйеніп жалпы бір процестер туралы айтып бере аламын
мхм телеарнасының директоры екеніңізді білгенде мен таңғалдым
жұмысыңыз қызметіңіз туралы айтыңызшы өзіңізге ұнай ма қандай қиындықтары бар қандай телеарнасы мен балапан телеарнасы ашылған кезде екі үш жыл жұмыс істегенмін осы жерде
ыыы мынау екінші рет айналып келуім ыыы
және де ыыы бұл арна үлкен идеялардың арнасы деп ойлаймын
ы балапан телеарнасы ыыы ертеңгі қоғамның ы адамдардың беретін алғашқы баспалдақ
біз мысалы медиадағы үлкен проблемалар туралы ақпарат қауіпсіздік болсын адамдардың іс әрекеті болсын ыыы жалпы әлеуметтік желіде тіпті өзін өзін ұстауға дейін қоғамда өзін өзі ұстауға дейін медиамен қатты байланыстырамыз ғой
әлеуметтік желілер телеарналар радиолар газеттер вот соның барлығы ол баспалдағы балапан телеарнасы
қоғамда болып жатқан көптеген процестер бірінші балапанда басталады
ы тек оны былайғы елдер байқай бермейді
ал біз кәсіби маман ретінде ол жаңағы проблемалардың толқынын бірінші болып қабылдаймыз
ыыы мысалы өзіңіз білесіз ыыы қазақстанда балалар суицид өлімі дүние жүзінде алғашқы орындарда
ыыы біз балапан телеарнасы ондай үлкен күрделі мәселелермен тікелей айналыспаймыз
бірақ біз балалардың көңіл күйіне тікелей араласатын болғандықтан балалардың ыыы жаңағы жалғыз көретін медиа құралы болғандықтан қазақстанда жұмысымыздың барысында ондай маңызды нәрселердің бәрін ескеріп отырамыз
ыыы біз мамандармен бірлесіп отырып сондай көңіл күйлердің алдын алу жағын ұйымдастырамыз
бұл әрине біздің елге көрінбейтін жұмыстарымыз
мысалы ыыы жалпы қоғамда ерекше балалар бар
ыыы жаңағы мүмкіндігі шектеулі балалар бар ы
соларды қоғамға кіріктіру жағынан да біздің өзіміздің ұстанымыз бар ыыы
мысалы қарап отырсаңыз біздің көшелерде ы мүмкіндігі шектеулі адамдар қыдырып жүрмейді балалар
оны көрсе балалардың барлығы ыыы басқа бір планетадан адам келгендей қарауы мүмкін
ал бұны ы жалпы біз телеарна ретінде қоғамдағы үлкен медиа құрал ретінде ы алдын алу жағы осындай жауапкершіліктеріміз біздің көп
бірақ ол жауапкершіліктер біздің ііі бір екі үш төрт деп әр жерде жазылмаған
бірақ біз азамат ретінде маман ретінде ыыы әлеуметпен тікелей жұмыс істевотқан медиа мамандар ретінде біздің негізгі қағидаларымыз бар
ыыы балалардың көзқарасын өзгерту деген
ыыы мысалы балалардың білім ғылымға ұмтылуы балалардың талғамын өсіру балалардың негізгі көзқарастарын қалыптастыру деген сияқты нәрселер біздің ыыы жұмысымыздың негізі болып саналады
ал әрине жұмыс барысында ол қарапайым тележобалар ыыы мултьхикаялар ы түрлі түрлі жобаларға ұласып кетеді
бірақ оның астарындағы біздің айтқымыз келген нәрсені балалар бірден түсінеді
мысалы нақты мысалымыз бар
біз былтыр ыыы ақ құс деген телесериал жасадық балаларға арналған
сол кезде ііі мен өзім іштей і маман ретінде і қажеттілікті сездім
балалар мен ата аналардың арасындағы қарым қатынас туралы батыл ойлар айтатын ыыы балалар телехикаясы керек деп ойладым
ыыы сол сәтте менің ұсынысымды сол сол кездегі көркемдік кеңес сарапшылар кеңесі қолдады басшылар қолдады біз ол жобаны қолға алып жасадық
және ол жоба балапан телеарнасының тарихында болмаған нәтижелер көрсетті
ыыы ол жобаның фан клубтары құрыла бастады
ол жобаның әрбір репликасын талдайтын әлеуметтік желіде топтар пайда болды
өйткені ол балалар мен ата аналардың қарым қатынасы туралы болатын
қарапайым баланың арманы а ол арманға назар аудармаған ыыы ата ана ол телесериал телесериал
ал балалар бірден бірінші сериалынан бастап ыыы жауап берді
әлеуметтік желілерде ютубта мысалы оның көрілімі миллион көрілімге жетті бір күннің ішінде үш жүз мың көрілім болды
ол менің ойымша ыыы біздің ы балалардың тамырында болып жатқан нәрсені дөп басқан ыыы көптеген жобаларымыз бар бұл нақты мысалы ыыы
және ііі сол сериалдан кейін ііі әлеуметтік желілерде ы әлеуметтік желіні жалпы қоғамның барометрі деп атайды ғой ыыы көңіл күйі
осы жоба туралы талқылаған үлкендердің і жазуларын көрдік біз
ы ааа солай екен ғой мәссаған қызым осылай деп жүрген шығар ұлыммен бірге отырып көргенде мен осындай сезімде болдым
бұл біз назар аудармай келген үлкендер назар аудармай келген ы балалардың әлемінің есігін ашты
осыдан кейін ы біз енді ондай жобаларға ондай жобалар пайда бола береді
бізде болсын басқаларда болсын ондай тақырыптар айтуға болмайтын тақырыптардың санатынан өтеді
біз бәрін айтуымыз керек талқылауымыз керек
мысалы ол жерде бір ііі қарапайым эпизод бар
папасы жұмыстан келемін дейді келемін дейді күнде келе алмай қала береді уақытында
біз үшін ол қалыпты нәрсе папаң бүгін тағы да жұмыстан кеш келетін болып қалды балам
ал бала үшін ол үлкен трагедия
бала үшін ол ы бала сол сәтке көп жоспар құрған бала сол сәтте көп нәрсені айтқысы келген папасына
сондай бір ы ауызбен айтып жеткізе алмайтын сезімдер бар және сол сезімдерімізге біздің балалар бірден жауап берді
біз балалармен өте тығыз байланыстамыз
біз бір бірімізге ы бүйтіп ііі тікелей диалог құрмасақ та біз контент ұсынамыз олар жауап береді контент ұсынамыз ол жауап береді
өйткені біз рейтинг жүйесінде бармыз біз әлеуметтік желілерде бармыз біз барлық жерде ашықпыз балалар бірден жауап береді
сосын ең үлкен былтырғы ыыы жетістігіміз деп айтсам болады
біз бірінші рет қазақстанда анимациялық супер қаһармандарды жасадық ертемір айдар дала ойындары деген ыыы
бұл жобаларды жасау барысында біз бірден үш ііі осындай жоба жасаймыз деп шештік
өйткені балалардың көз көңіл күйін бірден өзіңе қарату үшін біреу жеткіліксіз екеуі де жеткіліксіз үшеу болу керек болды
әрине мен оны әзілге сүйеп айтып жатырмын
бірақ ыыы біреуі қазақтың ежелгі аңыздарына сүйеніп жасалды біреуі қазіргі заман болса біреуі болашақты қамтыды
сонда үшеуі қосылып ыыы үлкен жаңағы жаратылыс табиғат болмыс туралы ғой сонда үш уақыт кеңістігін қамтыдық
ол әрине шын қазақстанның аниматорлары жұмыс істеді
ол үлкен қауымдастық ретінде ммм олардың көңіл күйін сөзбен айтып жеткізу өте қиын болды
жаңағы сөзімнің арасында сізге айтқаным сияқты оларды бұл идеяға сендіру керек болды
және олар күмәнданбайтын деңгейге жеткен кезде ы жұмыс деген солай жүріп кетті
балапанның жұмысы басқа арналар басқа медиа құралдары ыыы ол жердегі жұмыстың тәртібі сәл басқашалау
ыыы ал балапан телеарнасы ммм балалармен жұмыс істейтін болған соң ыыы біз ммм жаңағы ыыы біздің жұмысымыз спецификалық түрде мүлдем басқа болғандықтан ы бұны ы кішкене болжап отыру керек уақытты
балалардың көңіл күйін болжау керек және мамандарды жаңа нәрсе жасауға сендіру керек
ы өйткені бала деген ол былайша айтқанда болашақ
бала тәрбиесінің тағы бір маңызды құралы ол кітап
мен қазір тыңдармандарды таңғалдырамын тағы сіз бұл салада да еңбек ы еттіңіз
ол ыыы кітап кейзет деген ыыы ашық онлайн кітапханасы
ыыы сол кездегі жұмысыңыз туралы айтып кетсеңіз ы мен ол жобаға қателеспесем төрт бес жыл өмірімді бердім ыыы
ол жоба менің өмірімнің үлкен бір кезеңі
ы осы кітап ы кейзет жобасы арқылы ы мен ы үндемей жұмыс істеуді үйрендім ыыы
ешкімге мен мынаны істеп жатырмын деп айтпауды үйрендім
және де і сенің еңбегің ыыы жалпы қоғамның дамуында ыыы маңызы бар екенін үйрендім
ыыы мысалы менің өзімнің концепциям бар
ыыы қазақта осыны әр сұхбат сайын айтуға тырысамын
жалғыздың үні шықпас жаяудың шаңы шықпас деп бізді жалғыз ерлік жасамауға үндейді қазақтың несі ы мақалы і сөзі мәтелі
негізінде барлық тарихтағы өзгерістерді ы бастамалардың бәрін жалғыз адамдар көтерген
ал қалған қауым соның артынан ерген
ол дүние пайда болғалы бергі үлкен бір ііі анық нәрсе ыыы
сіз ііі мысалы алдыңыздан үлкен арыстан шығып қалса ы бәрі жабылмайды ол бір батыр шығып сонымен күресіп содан кейін барып барлығы арыстанмен күресті бастауы мүмкін
сол сияқты ыыы жаңағы ыыы ойымның көп жыл шешімін таба алмаған ойымның шешімін осы жұмыс істеу барысында түсіндім
ыыы кез келген ы жұмысты кез келген кішкентай өзгерістерді адамдар жасайды жалғыз адамдар
сондықтан да ыыы кітап кейзет үшін мен өзімнің ыыы тәжірибемнің білімімнің шығармашылығымның ыыы өлшеусіз бір үлесін бердім деп ойлаймын
ы біз ол жобада ы он мыңдаған кітапты цифрладық ыыы
жүз мыңдаған ыыы жаңағы ыыы символдар тірі текстке айналдырдық ыыы
жалпы өлі мәтін деген бар тірі мәтін деген бар
тірі мәтіндер ол ыыы бір нүктені бассаң кез келген і қаріпке айналатын кез келген ііі тілге айналдырылатын тірі мәтіндер
әдетте бізде ол жаңағы сканерленген нұсқасы емес
сканерлеп алып оны ммм жаңағы тірі текстке айналдыру ыыы
ондай тірі мәтіндер ыыы ол сөздіктердің негізі болады
ол тірі мәтіндер і тіл корпустардың негізі болады
ол тірі мәтіндер арқылы ыыы тілдегі үлкен зерттеулерді жүргізуге болады
біз осы жобаны жасау барысында өзімізге бірнеше мақсат қойдық
ы бұл ыыы қазақстанның ашық кітапханасы қазақ сөзінің қазақ тілінің үлкен базасы болады деген
сондықтан да осындай үлкен идея үшін бір сәтке күмәнданбай жұмыс істедік тағы да
ол да сіздің идеяңыз ба ол менің идеям емес бұл ы қоғамдық қоры оның басшысы рауан кенжеханұлының жобасы
бұл жобада өте үлкен талантты мықты білімді жігіттер істейді мен солардың қатарына барып қосылып жоба алғашқы шыққан ы бір жылдың ішінде қосылып ары қарай дамыттым
қазір ыыы жоба бұл бұндай жобалар ыыы өмір бойғы ы жұмысты қажет етеді
мұндай жобалар бір сәтке де тоқтамау керек ыыы
ол жерде көне кітаптар ыыы жаңағы құнды кітап деген жоба жасадық
ыыы архивтердің бәрін өзім аралап жүрдім
бұл маған тылсым басқа бір әлемнің ішін ашты
мен мен қазір ойлап отырсам сол кезде мен өзіме соншалықты қызық болған үшін сол әлемге кіріп кеткен екенмін
ы біз ы аудио кітаптар жасадық ы мың жарым оригиналды шығарманың толық нұсқасы бар
бұл қазақ ыыы әдебиеті үшін біздің мәдениет үшін жасалған үлкен бір ііі бастама болды деп ойлаймын
ы мобильді қосымша бар аудиокітап деген ііі кітап деген тағы мобильді қосымша бар
біреуі текст түрінде біреуі аудио түрінде
бұл жобаға аудиокітапқа қазақстанның ең мықты дауыстары қатысты
сол кездегі әрбір адамның көңіл күйінде осындай ммм идея үшін жұмыс істеп жатқан сезім болды
сондықтан да бұл жобалар сәтті жүзеге асты
біз ііі жаңағы қазақ ақындары деген қазақтың ақындары деген антология жасалуды бастадық
ы яғни көзі тірі аға буын ақындарды жүз өлеңнен оқыттық
ыыы мысалы ыыы дүниеден қаншама ғұламалар өтті тұманбай өтті молдағалиев қадыр мырзалиев өтті қолымызда қаншама мүмкіндік болды дәл осылай дауыстарын жазып алуға
ал бауыржан момышұлының біз үш минуттық аудио дауысын тауып қайта қайта тыңдап үш минут деп жаңағы тамсанамыз
мен айтамын осындай үш мың минут қылып алуға уақыт мүмкіндік болған сол заманда
ол сол заманда өмір сүрген адамдардың кінәсі және қателігі деп ондай қателікті жібермейік деп біз үлкен тізім жасап сол тізім бойынша ыыы тізімді орындалды тізім орындалды тізім орындалды деп жұмыс істедік
ол жердегі жұмыс ешқандай оның өлшемі жоқ ол шексіз ыыы жаңа үлкен идеяға және шексіз болашақ үшін істелген жұмыс деп ойлаймын
тіпті кейде мен есіме алғым келмейді ол жердегі жұмыстың ауқымдылығын өйткені ол ол өте үлкен сандар
өте үлкен ііі өте ұзақ уақыт және өте үлкен сандар цифрлар ыыы
оның бәрін айтып тауысу мүмкін емес
ол қазақ тілінің ііі заманауи үлкен базасы цифрлы базасы деп ойлаймын
ы ол тіпті ммм мына үлкен латын ыыы қарпіне ауысып жатқан тұста ы бізге жаңағындай бір үлкен база болатын электронды цифрлы база болатын негіз болатын платформа деп есептеймін ыыы
бұл ыыы жобалардың үлкен жалғасы қазір жүз кітап деген ы елбасының тапсырмасымен ыыы дүниежүзінің ірі ғалымдарының еңбектері қазақ тіліне аударыла бастады
сол идеялардың бастамасы осы ы кітап кейзет ыыы жобасының негізінде жатыр деп өзім
өте шабыттандыратын жобалар екен сұрақтарымды ұмытып кеттім ғой
ііі осынша жауапты осыншама жауапты істерді қатар алып жүріп ыыы сонда да нәзік жанды болып қалу ыыы сіздің қолыңыздан қалай келеді
нақтырақ айтсам менің сұрағым ііі әйел әйел болу осы жолыңызды ыыы қиындатты ма әлде жеңілдетті ме
жалпы әйел болу өте қиын
ал қазақтың әйелі болу одан да қиын
бірақ ыыы жалпы қоғамда болып жатқан әйел туралы көзқарастар қыз баласы туралы көзқарастар ыыы менің де жанымды толғандырады ааа
менің де қазақтың ы қызы деп бөлмей жалпы қыз ыыы әйел деген категория туралы сөйлеуін қалар едім
мысалы ыыы мынаны істеуге қызға болады мынаны істеуге қызға болмайды мынау қыздың жолы мынау жігіттің жолы деп ііі қатып қалған кейбір канондар бар ы біздің ііі кейбір келе жатқан жолымызды ы алдынан шығатын ыыы
сондай жолдарды айналып өтуге сондай жолдардан батыл өтуге қыздардың қыздарға білім тілеймін батылдық тілеймін өйткені ііі біз қаншама дүние кезіп оқып жатсақ та
қаншама ыыы жерді бірнеше рет айналып шықсақ та ы біздің қыздарға деген қоғамның көзқарасы өзгеруге әлі ертерек
ііі бірақ біз оны өзгерту өз қолымыздан келеді
ммм бірақ менің сөздерімнен жаңағындай қыздардың құқығы үшін талас ыыы және қыздардың ыыы қоғамдағы орны үшін талас көріп қалмау керек
бұл жердегі менің айтып отырғаным ыыы адам ретіндегі даму
қоғамның ы адам ретіндегі ыыы адам факторының адам категориясының дамуы туралы айтып отырмын мен адамның даму деңгейі туралы айтып отырмын
бұл жерде ер әйел деп бөлу әбестік болар еді бірақ бізде бөлінеді
кәдімгідей мынау ы мынандай түр табиғаттың мынау екінші түр деген сияқты
ал мен көбінесе адам деген нәрсені көбірек құптаймын
иә табиғи дүниелер бар таласуға болмайтын
а ал ыыы басқа қоғамдық әлеуметтік рухани ы терең дүниелер бар таласуға болатын
қандай кезде таласуға болмайды
қандай кезде таласуға болмайды ыыы мысалы мен анамын менің аналық функцияма менің ана ретіндегі көзқарастарыма менің ана ретіндегі ыыы жаңағы қағидаларыма ешкімнің араласуға құқысы жоқ
ыыы ол менің ы жеке ы табиғи құқым табиғи мүмкіндігім
а қалған жұмыс ыыы қоғамдағы орын өнерде жасап жүрген нәрсе міндет жауапкершілік оның барлығы адам ретінде бағалануы керек деп есептеймін
қоғамымыз демекші мен ыыы сізбен еліміз туған жер туралы сөйлескім келіп отыр
сіздің өлеңдеріңізде әсіресе туған жерге деген махаббатыңыз ерекше анық сезіліп тұрады
ыыы сіздің ойыңызша бұның астарында не жатыр
ііі ол үйден алған тәрбиеңіз бе әлде ы азаматтық борышыңыз ба
әлде идеология ма жастарға беретін
жоқ ыыы ақын болған кезде белгілі бір идеологияны ойлап отырсаңыз ол сол жерде өліп қалу керек
ыыы ол нәрселер ммм жалпы дүние пайда болғалы бері көптеген нәсілдер көптеген адамдар көптеген ұлттар бар иә
бұл ы жер ы біздің жеріміз ыыы бізге бөлініп берілген кішкентай ғана біздің ұямыз ғой үйіміз
ы бірақ мен байқасаңыз өлеңдерімде жер туралы көбірек айтамын мен ыыы жер ана туралы көбірек айтамын
мен белгілі бір территориялық ыыы шегарасы бар ы нәрсенің аясында мен үлкен дөңгелек жер туралы айтуға тырысамын
өйткені ыыы дүниенің дамуында ыыы мынаншама галактиканың ортасында мынаншама ғарыш жүйесінде тұрғанда біз бір нүкте ғанамыз ғой
соны соның жауапкершілігін сезініп мен жер туралы айтуға тырысамын
және де ол күлкілі болып көрінуі мүмкін
бірақ ммм дүниеге сәби әкелген соң мен өзімді сол жердің бір ыыы тамырлы тамырына жалғасқан өсімдігі сияқты деңгейде сезінетін болдым табиғатты сезінетін болдым
барлық нәрсенің бастауы табиғат екенін бізде бір табиғаттың шағын ғана бөлшегі екенімізді өлеңдерімде айтуға тырысамын
ал туған жер деген сіз үшін не сонда
туған жер деген ол адамның пешенесіне жазылған дүниеге келген ыыы
шынын айту керек біз туған жерді таңдамаймыз ғой
ы біз ы ата ананы таңдамаймыз деп айтады
ы сосын ыыы туған жерімізді және кім болатынымызды ұлтымызды таңдамаймыз
біз ы бірақ біздің ыыы африканың ыыы бір ұмыт қалған ы тайпасынан өзгеше артық мәртебеміз жоқ
олармен біздің құқығымыз бірдей біз адамбыз
бірақ сен өзің дүниеге келген топырақты ауаны ағашты ыыы қаланы ауылды соның барлық бөлшектерін жақсы көруге сенің таңдауың бар
мен жақсы көремін және ыыы жақсы көргенімді ешқашан жасырмаймын мен өлеңдерімде ол туралы айтамын
бірақ соған қарап ыыы менің басқа бір континенттегі ы менімен ыыы паралель жердің арғы жағындағы басқа бір адамнан ыыы қазақ болғаным үшін белгілі бір айырмашылығым бар деп
елге деген ііі сезімді оятуға бола ма мысалы кейбір адамдар ііі жүйеге қарсы жүреді ыыы мына болып жатқан саясатқа қарсылық тудырып солай көңілі қалып шетелге кеткісі келеді
сондай адамдарға деген көзқарасыңыз қандай айтарыңыз
кетпе деймін ыыы өйткені сен ыыы тұрған жеріңде өзгеріске қол жеткізе алмасаң ы төңірегіңдегі екі үш адамды өзгерте алмасаң
өзіңнің кішкентай ұжымыңды өзгерте алмасаң өзің басқаратын компанияны өзгерте алмасаң сен басқа өзгерген қоғамға барып дайын күйде өмір сүруге хақың бар әрине таңдауың бар
бірақ ыыы адамның өмірінде ы керемет таңдаулар болады деп ойлаймын ыыы
ы мысалы біз ы қай қай жерде қандай ұлт болып туылатынымызды ыыы таңдай алмадық қой
бірақ біз ы қандай жерде тұратынымызды таңдай аламыз
сондықтан ыыы осы қоғамды бірге жасайық деп айтқым келеді
ыыы көптеген жастар ы әрине ы шетелге кетіп жатады
ы бірақ ы олардың кету себептерін міндетті түрде зерттеп көру керек
барлық қазақстаннан кеткен адам қазақстанды тастап кеткен адам емес
ыыы қазақстан қазақстанға қызмет етудің көптеген жолы бар
соның бірі бірі ретінде ііі мүмкіншілігі өте зор ғылыми мүмкіншілігі тағы да басқа да мүмкіншіліктері зор дамыған елдерді айтар едім
мысалы менің де бірталай таныстарым шетелдерде өмір сүреді
бірақ олардың қазақстан үшін беріп жатқан нәрселері ыыы әлдеқайда көбірек
және ыыы олардың қазақстанды дамыту туралы нақты жоспарлары бар
өйткені олар ыыы соның бәрінен өтіп қазақстанға оралуға қазақстанға ы жаңа күшпен келуге дайын болады
ы ол олардың өміріндегі үлкен тәжірибе болады
ы жалпы ыыы қазақстаннан кетіп бара жатқан кезде біржолата ыыы бұл алтын ұя туралы көп нәрсе айтып ы қажеті жоқ деп ойлаймын
ы өйткені сіз бәрібір қайтып келесіз осы жерге
ы өйткені ммм сіз осы жерде туылдыңыз
және оны ыыы ешбір әлеуметтік ғылыми ыыы рухани түсініктермен түсіндіре алмайтын сезімдер болады ыыы туған жер отан деген
және ыыы сіз оның дамуы үшін жүрегіңізді жұлып беруіңіз мүмкін белгілі бір кезде
а бірақ оның да ол сезімдердің де даму категориясы болады ыыы
оған дайын емес адамнан ыыы бұл елге қызмет етуді сұраған өте қиын
біз ы қызмет ет ы сен осы халыққа бәрін бер осы қоғамды дамыту үшін сенің ыыы еңбек етуің керек деп айтқан кезде ммм
соған жауап беретін ыыы даму сатысына келген адам тұрса қарсы алдыңызға сол сөзді айтуға болады
а мүмкін сол сөзді тыңдағанға дейін мүмкін ол шетелді аралап келген дұрыс шығар
сондықтан да адамдардың дамуы үшін өзін іздеуі үшін ешкім бөгет болмауы керек деп есептеймін
ыыы мысалы бізде небір түрлі талантты ғылымда ы өнерде жастар бар ыыы
олардың қазіргі мүмкіншілігіне қазақстанның мүмкіндігі сай болмай тұр
бір біріне ііі қиыспайды екеуі паралель кетіп бара жатыр
ал белгілі бір деңгейде ммм ы біз биологиялық ыыы процестегі адамдармыз ғой бізде қартаямыз уақыт өтіватыр мүмкіншіліктер бар
соның бәрін қолдану үшін дүниені шарлап келу керек
бұл небәрі кішкентай ғана дөңгелек жер ғой біз жерден ешқайда кетпейміз
сондықтан да ыыы қазір бірақ жаңа көзқарастар ммм жаңа мүмкіндіктер пайда болды деп ойлаймын жастар үшін
өйткені мүдделес идеялас ыыы жаңа энтузиастар адамдар ы бірінші кезекке ммм қаржылай табысты емес ыыы өзінің идеясының жүзеге асуын қоятын ыыы мүдделестер пайда болды
ы тіпті ы бір салада істей жүріп келесі бір саланың дамуы үшін ы тегін жұмыс істейтін ыыы адамдар пайда болды
жалпы қоғамды өзгертетін сондай адамдар ғой сондай энтузиастар ыыы ммм сенімін жоғалтпаған адамдар
сондықтан да ы даму үшін көру үшін сезу үшін бәрін көру керек деп ойлаймын
сізде өзіңізде сондай кезеңдер болды ма мысалға болашақ үшін қорқу
осы елдің елде тұратын ыыы қалай балаларыңыз үшін қорқып солай шегара асып кететін бір ойларыңыз болды ма сондай
жоқ менде ондай ой ешқашан болған жоқ
өйткені ыыы егер сіз өмірде қандай да болмасын жобаны бір идеяны жүзеге асырған болсаңыз ол идеяның көлемі маңызды емес
ыыы ол тіпті кулинарлық ыыы жаңағы түрлі түрлі торт жасауды үйрену деп алайықшы
сондай бір жобаны бір идеяны жүзеге асырған адам болсаңыз ыыы сізде ондай ой болмайды өйткені сіз ыыы идеяны жүзеге асыруды білесіз
сіз жаңағы сіз пісірген тортқа адамдардың қуанатынын білесіз сіз сияқты болғысы келетін адамдар пайда болатынын білесіз ыыы
сол сияқты ыыы масштабты дүниелерді ыыы жүзеге асырып жүрсеңіз ммм белгілі бір идеяларды онда сіз ы қоғамды жақсы жағына қарай дамытуға болатынын білесіз
подкаст көңіліңнен шықты ма
фейсбук инстаграмм спотифай ютуб және телеграм әлеуметтік желілерінде латынша файндюрби деп жазып бізге тіркел
жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
ыыы авторлық орындаушылық туралы ыыы сұрағым келетіні неліктен сіз ана тед иксқа айтқан ыыы лекцияыңыздан келген сұрақ ол
неліктен қазір ыыы ол өнерлер бөлініп кетті сөзін жазатын музыкасын жазатын ыыы адамдар бөлек оны орындайтын адам мүлдем бөлек
сіздің ойыңызша қалай солай
ыыы уақыт ыыы уақыт өзінің талаптарын қойған ыыы
мысалы интернет ііі әлеуметтік желі ііі қарым қатынастың осыншама көп түрі болмаған кезде әдебиеттің рөлі үлкен болды
ммм тарихи оқиғалар ыыы менің көзқарасымша поэзия арқылы жетті
ііі әңгіме емес роман пьеса емес ыыы тіпті кейбір елдерде пьесалар арқылы музыкамен жетті
ыыы мысалы ыыы музыкамен жеткенде ыыы өлең түріне айналмаса тарихи оқиға
мысалы біз ммм мына кезді алайықшы ммм
жыраулар поэзиясы кезеңін алайық хандар кезеңі қазақстанның қазақ тарихындағы елеулі өзгерістер болған заман ғой
сол кездегі қай қай шығарманы алсаңыз да ыыы сол кездің суреті жатыр
соны сипаттау үшін ыыы сипаттап қалдыру үшін өлең керек болды және музыка керек болды
ыыы ол басқа қалайша жетуші еді айтыңызшы
ыыы ауыз әдебиеті ыыы тасқа қашап жазылған нәрселер қалды
тіпті тасқа жазылған көп нәрсені таба алмай қалдық
сол кезде тек жад қалады ұрпақтан ұрпаққа
сол арқылы біз бізге біздің ммм тарихи барлық м флешка жетті ғой былайша айтқанда
тарихымыздың ыыы біздің кім екеніміздің кодтың бәрі музыка арқылы поэзия арқылы бізге жетті
ол өзінің функциясын атқарды содан кейін қарым қатынастың түрлі құралдары пайда болғанда олардың қажеттілігі болмай қалды
бірақ соларды жоғалту арқылы біз өз болмысымызды жоғалта бердік
мысалы абай құнанбаевтың өзі ыыы жарты өлеңін өте көп өлеңін музыкамен жазған
және ол қағазға жазуды да білген
сөйтіп сол кісіден кейін сол ғұлама ақыннан кейін біздің жерімізге қағазға кәдімгідей жазатын поэзия жазба поэзия пайда болды
ыыы бұл әрине поэзияның дамуының жаңа кезеңдері
бұл бізде ғана емес бұл дүние жүзінде болған процесс
сөйтіп ііі бұл әдебиеттен і музыка бөлініп шықты
бөлек жанр ретінде сала ретінде ал тіпті бір кезде олар бірге болғанын ұмытып қалды ммм
ұмытып қалғанда ол есіне түсіру үшін ғылыми түрде түсіндіретіндей жағдайға жеттік
ал менің ойымша ыыы қазіргі поэзияда қазіргі әдебиетте өзінің функциясын орындап белгілі бір шегіне жетті
енді оны сақтау үшін қайтадан музыкаға бару керек деп ойлаймын
бір кезде өзімізді сақтау үшін музыкаға барсақ енді біз қазір ііі поэзияны сақтау үшін қайтадан музыкаға бару қажеттілігі туып тұрғанын ы мен көп жыл бұрын өзім зерделеп зерделеп сездім
өйткені адамдар өлең оқымайтын болды әдебиет керек емес деді кітап сатылмайды ыыы
барлығы сондай түнек болып тұрған кезде ыыы менің поэзиямды аман алып шығудың жалғыз жолы ол музыка болды
сондықтан ы және ол менде бар болды
мен оны түсіну үшін зерттеулер жүргіздім түсіндім және мен оны қабылдадым ыыы
мен оны тед тедекстің конференциясында да айтқан болатынмын сол шақта боб дилан нобель сыйлығын алды
тіпті ол біздің кеңестікте де қатты талқыланды ол рок жұлдыз ол неге нобель сыйлығын алады деген
ы нобель комитеті өзінің осы әрекеті арқылы ммм әдебиет пен музыканың ыыы бір екендігін ендігі әдебиетті сақтайтын құрал музыка екенін ақырын айтты бізге
оны біреулер түсінді біреулер түсінбеді оны мен сияқты ыыы жұмбақтың шешімін іздеп жүрген көп сұрақтардың шешімін іздеп жүрген адам мен оны солай қабылдадым
ы мен айттым нобель комитеті саған рахмет
сен мен қаншама жылдар бойы айтып түсіндіре алмай жүрген нәрсені бір сыйлықпен түсіндіре салдың
сондықтан да қазір бүгінгі күні музыка тек ыыы музыка емес ыыы одан да үлкен қоғамдық әлеуметтік мәнге ие бола бастады
және музыканы жалпы өнерді бағаламау өнерді өнердің күшін білмеу өте ммм трагедия деп ойлаймын
оның күші оның мүмкіндіктері ы зор
біз өзіміз қалаған өмірді біз өзіміз қалаған қоғамды біз өзіміз қалаған ыыы айналамызды өнер арқылы ғана жасай аламыз
өнерде ол айтылады сосын жүзеге асады
өнер болжаушы мхм сол
біздің подкастымыздың аты оян батыр ооо
ыыы тыңдармандар осы келген қонақтардан тек ақпарат емес шабытты да іздеп отырады
сондықтан сізден екі нәрсе туралы ыыы кеңес ақылыңызды сұрағым келеді
біріншісі ол тайм менеджмент сіз айтқандай
оған ақыл айту сіз і ақыл айтуға сіздің барлық ііі құқығыңыз бар деп ойлаймын
ал екіншісі ол қол босап кішкене і көңілсіз болған кезде өзіңді жігерлендіру үшін айтатын қандай ақылыңыз бар
ааа сізге бір қызық нәрсе айтайын ба
ііі менің қазіргі күні ыыы бос уақытым өте аз ұйқтауға да аз
сондай кезде ы мен жұмыстан үйге дейін жаяу барамын жиырма минут
мен осы кезді өзім шығармашылығым үшін толық пайдаланамын
осы кезде мен концепцияларым туралы ойлаймын дұрыс кетіп бара жатырмын ба бұрыс кетіп бара жатырмын ба
ойлаймын осы кезде мен үшін уақыт тоқтайды жиырма минут емес жиырма сағат сияқты
тіпті мен таңғаламын ол ыыы ол құбылысты аса түсіндіре алмадым өзіме неліктен ол уақыт соншалықты ұзарып кететінін
өйткені мен солай қалағандықтан шығар
сондықтан мен айтқым келетін нәрсе ммм сіз қаласаңыз ыыы он минуттың өзі он сағатқа ұзара алады
егер сіз қаласаңыз он сағат он минутқа тұрмайтын ыыы құнсыз бола алады
сондықтан да сіз ыыы таңнан кешке дейін жоспар құрып ыыы қойғандарды онша түсінбеймін адам емес роботтар сияқты
мен жоспарым болады бірақ ы мен қаласам ыыы бір екі үш сағат мағынасыз құр отыруым мүмкін
жай көшеде ыыы орындықта белгісіз нүктеге қарап бәленбай сағат отыруым мүмкін
мен бірақ ол үшін өзімді ешқашан айыптап сен тайм менеджмент бойынша бес және үш сағат жоғалттың сондықтан сен дұрыс адам емессің деп өзімді айыптамаймын ешқашан
мен айтамын иә саған сол уақыт қажет болған сол белгісіз нүкте ол сен үшін маңызды болған
сондықтан да келесі бір ыыы минуттарды өте ұтымды пайдалану керек деп ыыы шешемін
және ы сіз білмейсіз сіздің миыңыздың сіздің ыыы қабілетіңіздің мүмкіндігі қандай екенін
соларды ашуға ы әрекет етсеңіз сіз үшін ііі уақыт шексіз бола бастайды
сол шексіздіктің дәмін сезсеңіз ііі сіз сіз үшін тайм менеджмент күлкілі бола бастайды
соған жетуді тілеймін
оған жетудің жол і өзіңнің мүмкіндіктеріңді і ашып үйрену
ал жаңа екінші бір қызық сұрақ қойдыңыз ыыы ұмытып қалдым
ыыы жігерлендіретін а жігерлендіретін бе
ыыы мен жалпы ыыы былайғы адамдарға өте жігер беретін адам сияқты көрінемін және солай жігер беремін
бірақ мен өзімді ешқашан жігерлендіре алмаймын
менің жігерімнің жігерлендіруімнің ммм ең ыыы қорқынышты ыыы тұсы мен әбден жігерсіз боламын
менде ештеңе қалмайды ыыы
қолымды сүйеп сүйеніп тұратын ештеңе қалмаған кезде сол кезде жаңа нәрселер пайда болады
ы мен әр кезде сондай сезімді басымнан өткеріп жүремін ыыы
соңына дейін ештеңе қалмаған сүйенетін ы жігер қалмаған сәттер көп болған
ондай сәттер бола береді бола береді сондай сәттерді мен өзіме ыыы соның түбіне дейін жетуге рұқсат беремін
жаңағындай жартысына келіп ы қайтадан жоғары өрмелеп шығып кетуге болады бірақ мен білемін ол қайтып келетін
сондықтан мен сол сезімді сол соның пайда болуына әсер еткен нәрсені соңына дейін сезінемін
соңына дейін сезініп жеткен кезде мен ешқашан тура сол мәселеге орай жігерсізденбеймін
ыыы менде ы мен одан шығудың барлық жолынан өткенмін
сондықтан мен оны ы сол ситуация маған келе бастаған кезде мен оны айналып өтемін
ал егер оны сіз жарым жолдан тоқтап қайтадан жігерленіп жоғарыға өрмелеп шығып кетсеңіз ыыы онда сіз оны өмірде қайта қайта басыңнан өткере бересің өткере бересің өткере бересің
ол ыыы ешқашан таусылмайтын дөңгелекке айналады сен одан шыға алмай қалуың мүмкін
сондықтан менің кеңесім кез келген сезімді кез келген ситуацияны соңына дейін сезін
содан кейін белгілі бір сәтте саған жігер келеді
сол жігерге жармасу керек те ы содан жігерлену керек
үлкен рахмет осымен әңгімеміз соңына жетті ыыы
сізбен жеке танысқаныма өте қуаныштымын
ыыы мына айтып жатқан әр әңгімеңізді бірнеше рет қайтып тыңдап сөйтіп барып қорыту керек сияқты
өте терең терең ойлар айтылды ыыы қуаныштымын мхм
сіздің істеріңізге сәттілік сізден тағы да осындай ұлы жобаларды күтетін боламыз
ұлы деп өйтіп бағалауға болмайды
ұлы даланың жобалары
і кішкентай әлемнің кішкентай жобалары жақсы рахмет сізге
бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет
біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкасты ұнаған болса айтюнс гугл плей қосымшалары арқылы бізге жазылып фейсбук инстаграмм в контакте және файндюрби сайтында бізбен бірге бол
және де айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
есіңде болсын бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана
жолыңнан тайынбай батыр бол